जगह शब्द की बात आए तो, मन में बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे,"ये जगह जाऊँगा।" जगह जाने से बहुत सारी यादें बनती हैं, और याद भी आती हैं कि "ये जगह तो गए थे।" जैसे, मुझे याद है कि हम सब दोस्त तालाब के किनारे गए थे, और एक दोस्त डूबते-डूबते बचा था। तो, यही सब बातें याद आ गईं।